في ظهيرة واحد النهار، بدا لعب ديال طفل صغير كيهضر. الطفل تصدم وقال: "واش كنهضر ولا كنحلم؟ " جاوباتو اللعبة: "لا، أنا فعلاً كنقدر نهضر، ولكن غير معاك، حيث كتآمن بيا." اللعبة بدات تحكي ليه قصص على عالمها السري، وكيفاش الألعاب كتحيا ملي كيكون عندها صاحب كيعتني بيها. الطفل كان فرحان بزاف، وكل نهار كيحكي للعبتو همومو وأحلامو، وهي كتعطيه نصائح بحال الصديق. بفضل اللعبة، ولى الطفل أكثر شجاعة وإبداع، وكل ظهيرة كانت عندهم حكاية جديدة كيعيشوها مع بعض.